الماضي تعدى ما عنديش علاش نعاود نحكي مع روحي في الماضي مادامش باش نغير حتى شي. اكثر من اني كنتلقى نلوم فيها ها هي علاش قد قرارات. اما في المستقبل كنتعلم منها حاجات وتنشوف نتائج برشا حاجات اختيارات انا اخترتها نفضل اني نحكي مع روحي فالمستقبل شوف نتائج تصرفاتي توا واحكامي توا وقراراتي توا ممكن نراجع وحدي ممكن نبدل في وحدي ونواصل في وحدي